Min ɲianama yi a lirami sian tanu beza re ,wa a wa yi sumu, N'ma n'yira bɛ waɲi wɛ tan're.